والشعر نعتقد أنه عنده صيلة هنا بالعصر الحديث حيث يعبر عن القضايا ويسهل الوصول والتأثير بفضل الانترنت ووسائل الانترنت وكما نحنا نقولو و الفيسبوك.